Kua arire rupi jeta mbae oyemokambio mbaetɨ etei ma taɨruju va reta jare okua kua va reta ave mbaetɨ etei ma ikɨrei imiari japisa reta ndie oipɨ kua mbae rejaka telefono jei supe va jaema oguapɨ jaeiño imiari, ambueye eteima añae rupi teko reta ojo ojo